وہ جو چین سو رہتا، چین سو بلکہ، وہ جو لکڑاں کٹ لیتا۔ وہ کیسا کٹّا بولے تو، پہلے تو اسے چالو کر لینے کا رہتا، اگر وہ الیکٹرک رہا تو۔ نہیں تو بِنا الیکٹرک کی بھی رہتا، اسے کیا کرنے کا بولے تو لکڑی کے پاس لے کو جانے کا اگر الیکٹرک نہیں رہا تو۔ اور اسے جھٹ جھٹ سے آگے پیچھے، آگے پیچھے کر لینے کا۔ تو کیا ہوتا، آگے پیچھے کر لینے سے وہ دھار کر رہتا۔ تو اُس پہ فورس آتا، بھی وہ باریک پہ رہتا۔ تو کیا ہوتا، گِس گِس کو، گِس گِس کو، وہ کھاچا کر دیتا لکڑی کے اندر۔ ویسا لکڑی کٹ جاتی۔ اگر سمجھو وہ چین سو الیکٹرک رہا تو اپنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بٹن چالو کر لے کو، جلدیش کٹ کٹ کٹ کر کو کاٹ لیتا، تو اتنی محنت نہیں لگتی۔ لیکن اگر الیکٹرک نہیں رہتا تو اس میں محنت کر لینے پڑتی، اسے ذرا سا آنکھ کی طاقت ہونا رہتی، ویسا وہ کاٹ لیتا، پورا کپو دی لکڑی۔